Maskiii tokkit jira mask khun ishinni wonn dhibiaf hin khayethu yaani Mal abanii ath daktaria taa am amtan operation kasjirtu beree tiatha faa beretan maskan kayetha mask tunn lazimaa maan yenan ishin hafurr berre sunnitif hiyo qiles bere sunn hamaaa abaa dhukuba sunn chalaaa hataa abaa dhukubanen wonni sunn itakaaeni dhub hafurr Khan dhoghrthi aminen ishinen yaani chafuu funanin qiles hamaa wonn tan hiyo paka afan jams wonn tan dhogorthi